<hesitation> enu ekein nu eni usokun yor eni eyan atum iva, nu atum isay abo mu esi dor emaki yi okunu baw ta di enu nu baw me ta dese inwin dor atum iva nu atum isay abo mu esi dor iyin mam mu baw me kue enu, baw me kwegine ekwe okunu baw me va yen na, eni yor eyi nu ewey nu egborin egi nu eda me dia, awiye owite ovu uvai num, omovoram oven uvai num ogidin nu otu nonw mo ta odo mo ta beregena amba eni eyan edonwu ikobua nu nte putu odegrie mu inwin owey mam mu amba ede ma la ba gena amba inina der bavo nu mu dara kem, der aniba yor owa nem mo duko mu kimu onu obinen okunu mo dian mu eji der mer kperi owey nu ogidin oyi ota yor mam mu omo otu ini na me dian mu eyi- o, mi simini mu eda o der pemu owey nu ogidin nu amba yer ota yor oyi ka ogen dor, mo duw amba yor, me ka nga bita wa edegne, edegne eduko mam mu ede gine, uswein atum eva uswerin nu osom, nu wanki semine mu eda dor mam mu mi duko mam mi yi beregena wor mu senune keder nu uduko mam mu, mu dian mu eji yor dor me ka mi duw wor me dian banu ivom eji yor ma dor oyin ikun ikun me ka mi ta gen ukpainy otu mi kun ma dor oho nu isi tul te me ka mi kpav, mi yaw ini idooni nu imo yor nu me media me va yena mi ya yon mu utor iyor inum nu mi gogi beregena wor na dor, ma nu uduko mam mu uta esi mu dian mu eji yor dor mi duw wor dian banu ivom eji yor <hesitation>